Si min ꞌngo nihia man chuhua chiñán unj kwenta si ꞌhiaj min si nakoꞌ ngo si nukuaj riña ngwii, riñan sí stoꞌo ta runꞌ min ꞌngo kantu chuche riñan ta ꞌhiaj chij nga ꞌngo nne kú nej, ñan runꞌ si ninaj nej ni si ꞌhiaj nej bin si ꞌhiaj chukui nej ꞌngo kantu chuche, ni ñan cha ngwii kantu chuche ni ñan cha ngwi kantu chuche, nariꞌ nej sij fuersa nej ataj nej bé ta taꞌnga ta bin ꞌhia nga ꞌngo kwej, ñan cha ba ba ngwii cha kwej, ni si ataj nej si kwej ta ni sisaꞌ min nga kwenta nne kúj nej, si hioꞌ kwenta ka nukuaj nej min sani ta ni ni ni ba si cha koꞌngo ngwii, ñan bin ruhua nej nariꞌ fuersa nej taaj ngwii ni cha ninj kantu chuche si kantu chuche, saꞌ ataj ninj taaj ngwii ni cha nej kantu chuche uun katsi ninꞌ ba taaj ngwii ni tnachej nej, ni rasun riki ara nej sanahoria ara nej ta riñan rasun riki kantu chuche ni ta bin ꞌhiaj, ni nariꞌ nukuaj nej toj araj nej si taaj ngwii ni toj chínꞌ kwej chá nej, ni nariꞌ nukuaj nej araj nej sisi ba niꞌin ta koꞌngo ngwii ni niin nej ta ba ꞌngo si ꞌhiaj ni nariꞌ ra nej fuersa nga nne kú nej, ta ꞌhia ñan ta ninaj nne kú nej ruꞌhia ni achiꞌi akuanꞌ nej, ꞌngo kwej cha nej ꞌngo kantu chuche nej siꞌnin nej, ta ba ꞌngo nihia abbe cha nej kwenta nariꞌ fuersa nej nga nne kú nej, si ta ñan cha nej cha nej ꞌngo kantu chuche nej, cha nej ꞌngo ta riñan kwej si ta ba kwej ni oj fuersa riñan nne kú nej.